Preferirìu avei ën cüziné persunal përché cüziné a m'pias propi niente e guidé ënvecce a m'pias, a m'pias anche andé luntan cun la machina e cüziné propi niente e cuindi custa al e la razun